Igbigi be obelai i igbigi yana kum a i biobele te i ke iyawo traini i piki i ke i belare fefe fi i piki ke wari nama ba i piki ke i wari me nama te ibiya anga so i biokpo kini ye ke igholara so i biobelai i ke iyawome mu bai ibi school goye-goye i awome ke suba i puna bo bufuka yana kuma i piki igbigi me ke brasua inbo pirie, i minabo bo i bra igbigi bi kuma i piki bio bele bra ke because i bra me bo rgbigi me eni gote i piki sati ke inbo prie bra inbo piriba, igbigi ibrasua te ke igbigi me emi gote iminabo mie pempe anga ye te i beem o wine o igbigi belai me gote i saki inbo pirite ke otolo pinjie igbigi be ibi wari nama piki jai-jai i store finjiba i saki ye deriba i koriba ye ofori because igbigi me ibra sote gote ibio belai, ibi a kapa i ke fe sua ba ibi okuro i ke fe sua ba i piki bra poko sua ye. Ibelare goye-goye igbigi belai be gote i piki oyana gbokiri a ni frima ke mie pembeye ye ke mene kori ke mie kori because igbigi me belai me gote. Igbigi be biobela ma so te ke bebo-bebo, para me bo igbime ofori bebe ani toruserie, igbigi me brame so gbokiri i biobele te igbigi belai te ke ibufuka goye goye kuriba, iyawonu goye goye iyawome i university mucso iina ke su te ibitein angama i ina dre ssi te igbigi me, ina ibioku ma ina yeba i ibiokuma nwomema yeba awomema biobeleba igbigibe ibrame sofe gote igbigibe bishe le gborusaki so o ibu girima bia because igbigi me ibia emi gote, igbigi be bo mie ibrame sote bebe saki mengba ibiobelon saki mengba ifi na ibiye, ye oloku bro so i fe te i mie fite so ani i frima mu bele sama i bele samate i mie oloku bro i fete ibi inji be i feha i pei-ba, ibi nama be ife ba i pei ba because igbigi i bra emi igbigi ibra be belai me go te, but igbigi ibra ofori <hesitation> kuro ma i saki kuru te. I saki kroma te igbigi ibia ofori go te loko-loko, igbigi bo gbokiri loko-loko bo te ani i ke, i legiba i irubu ba ibiogbo ton irume ane i fe te bubarige iru me labra labra i dugo ipiriya o wine so igbigi me ibra emi gote i fe te legite i bu i ja oyaju so sin boha saki mengba i bra igbigi bari iwari kura-a, saki mengba iwari bio tomi, i bra sira-sira we bebe sakimengba i pri-pri pakana i bra me bo igbigi me so gbokiri gote. Igbigi be-be bele mie erite bo goye-goye saki mengba in bo bio belai, saki mengba inbo bra ke jen-je obolo were ogbo sigima, igbigi me ibra emi bebe i biobelite ani ibi <hesitation> igbigi me ibin, igbiki yana be o ibim, si boko kuma krakra boko me te tamunobe ke ipiri were be igbigi me ike i biongbo i beleri ye goye-goye fete fiba ike brasua vapu-japu so priba japu te school mu apu etela iyeribo so ike bra sua inbo priba igbigi, igoin igoin ni na piki fam, igoin nina piki bai, lokoloko ane saki mengba sime te ipirite ye iyeribe saki mengba Tomi ye dugai anga i ni sin ya so iderie because igbigi be ibira emi gote. I sakimengba i biobele te, sakimengba i deri te, i ibo-na ibra-na fin jibon i wavi bo i nwoba because tatari wari so iyana-a i owu-e i wari nate igbigi bo ibe ibra so kiri kiri i wari namaba me-e yeba i mo tor feba, i motor feba i ke saki doku-duku kuro te i ara feba i ke saki doku-doku i motor feba ike saki doku-doku kuro te i aru feba ike menjiba, ike i bele anga goye goye-o ani ke saki-saki mu ba riye kiniyana tamuno ibomate gote biobele me sime te ke ipirite ani bo ibi tolu bo ilate i bari ijom ya i bari gbari anga legite kururu-a i bra ke iweriso iweriso iweriso i biongbo ibi ya. I bari aneme duga-a, <hesitation> saki mengba biobele bo ane isimai gote i awome iyi siraba igbigi me ibra pakale gote i erebo simeba ane igbigi ma, igbigi i bra sote gote i mie na ibiye-goye-goye igbigi emu gote i mie tomi mengba o japu igbime ina bra so so ike mie ye so inimiya ke igbigi me ke mie ye nimi bobe igbigi me mie obra so gbokiri okomai a tie koriba mo mi gbigima ibra so ye me a tie koriba mo obiongbo tonye goye-goye okoriba bana ani ibi goiriba bara ani ke opiribariye goye-goye, ba oke tonseri bia ye goye-goye ofe te ke o akaka kroma ba igbigi me bari obra ofori so ani ye ma te igbigi me obra emi saki ofe-nyima o mie ke saki tomi pri-prilo ke igbigi mie-mie bo opiriba ane igbigi me bele me be ibi